Otuwɛɛ rɨ akaakǝ mɨŋ kǝ́ a lah wɛɛ wǝǝ ǝ llǝ tʊʊ mɛŋwǝ e le kpii rɨ yawaayǝ a la lɛ ǝ lǝ fɨ lö tuwǝ a la tɛkɛ wǝǝ ǝ fɨ tʊwɛɛwǝ. e kpii tuwǝ we rɨ kɨkpakǝ we amaa fwanyɩ oturu a lée kpii a mɨŋ wɛɛ wɨnukpǝ wɨ yi a mɨŋ wɛ tuwǝ we ŋ we ǝ wɨ ŋ ru wɨ koonu lǝ̈.